यह एक अभाज संख्या छे यह एक सूपर प्राइम संख्या छे। यह तेरह के साथ जुड़ा वां अभाज संख्या छे यह पाँच और। सत्रह के साथ सेक्शी जोड़ी जा सकत छे यह ब्राउन संख्या। के एक जोड़ा जोड़ी के हिसा छे पास्कल के त्रिभूज में पंतिया। को एगारा के सक्तियों के प्रतिनिद्वत रूप में देखल जा सकत। छे कहीं संस्क्रित में एगारा के अकसांस्तर में एक मास्टर। नंबर के रूप में देखल जा सकत छे यह अंत कार्ण अंत। द्रिष्ट और ग्यान के परतिक छे यह संख्या अक्सार। अध्यात्मिक विकास में जोल जा सकत छे।